Doctor bai malaina bagwui bono call khai khe ang bo bai bufru malai mano hinwui swngnai. Bo ano jora rwkahi ang ani jwngjal ni kok no khulugwui sanai. Age o bo doctor bai malai kha tei tamo tamo bithi chakha tei tamo bithi chawui tong abono sanai. Ani yago test ni report tongkhai abono bo funuknai tei sanai. Bo ano bo bai malainani jora rwkhai ang bo jagao fainai abobo swngnai. Paithago ang bono kha kaham bai hambai rwnai. Amtwui khe ang doctor bai kok sanai.